Ny akanjo tantera-drano aloha raha ny fahalalako azy a de mety hoe misy lavadavaka kely zany aminazy a de tafiditra le rano, fa le ho an'le akanjo tsy tantera-drano kosa izy efa hoe tsy tantera-drano zay a de mety hoe tsy misy an'le lavadavaka izy de tsy tafiditra any anatiny zany le rano.